رقم الهاتف هو سبعة اثنين واحد واحد ثلاثة اربعة ستة هيك يصير انتهيت من رقم الهاتف واستطيع كذلك ان اعطي ارقام اخرى ومتعددة.